على ما أتذكر أول الوظيفة كانت بالنسبة لي هي كانت وظيفة كانت <hesitation> في مطبعة خاصة بكتب الوزارة. <hesitation> استمتعت فيها ولا لا؟ ا <hesitation> كان وقت <hesitation> إستمتعت فيها طبعاً لكن ما كان يمديني إن أنا أستمر بسبب كانت بين الدراسة حقتي كنت أشتغل بين دراستي في الأجازة الصيفية